<noise> sen, fuan, fopis, fats, ngim, nom, fits, jian, sia, safunuu. Safunu na isen, sfunuu na fuan, safunuu na fopis, safunuu ana fats, safunuu ana ngim, safunuu ana aunom, safunuu ana fits, safunuu na jian, safunuu na sia, tangau. Tangau ana isen, tangau ana fuan, tangau ana fopis, tangau ana fats, tangau ana ngim, tangau ana aunom, tangau ana fits, tangau ana jian, tangau ana sia, fopis safunuu <noise> fopis safunuu ana isen, fopis safunuu ana fuan, fopis safunuu ana fopis. fpis safunuu ana fats, fopis safunuu ana ngin, fopis safunuu ana aunom, fopis safunuu ana fits, fopis safunuu ana jian, fopis safunuu ana jian, fopis safunuu ana sia fats, fats safunuu isen, fats safunuu ana fuan, fats safunuu fopis, fats safunuu ngim, fats safunuu ana aunom, fats safunuu ana <noise> fits, fats safunuu ana jian, fats safunuu ana sia, ngin safunuu <noise>